Ok a enamor ea to ih rakah no sih a puri. I si la klin. E ta antoen ep anom yiah bi, e ta antoen ep anom ta ma a por pi ge a o gotgot. Re i pet sih, i- ita pino non sih a ito pino non sih a ti i pet ahik bi ir. O kala pa pusi eo to iu rakah no sih a, a brown a enamor bone sih re ep, e ta antoen ep anom to o gotgot pit. Pi to goroh menon sih a ti. Maski e to veo yiah, i si hah en mah. E si de, e- e seke de pet yiah, de rosin yiah, be to no ke hoa yiah, i pasi no a en ma. Pi to ep ariah nakah non sih, ep aviah rakah non sih a, a hanan be po, a pah tah sih be iu varosin nom yiah be, e seke iu nan bi ta- bi ta hikta vatet ha oah, e si momon akah yiah, momon a matan niah ki goe ta ep ina hanan e to suk nom.